Mebjpj dj mebjyj edwuma a mo dc na meenya akatua kumaa bi kyjn dj mebjyj edwuma a me kyer na meenya akatua kjse. Siantsir nye dj, adze biara ebjyj a edze cdc bjbata ho no, eyjj a epra wo yamu na eyj na mfaso so a otwar dj hcn a wcnye wo bedzi dwuma no hcn nsa ka no, hcn nsa ka. Cnnkjyj tse dj mebjyj edwuma a mekyer no.